جدوں اسی انصاف بارے سوچ دے، اتے ساڈے من وچ کجھ مہتو گن گلاں آؤندیاں نیں۔ انصاف دا مطلب ہے ہر ویکتی نوں برابری دا حق ملے۔ <hesitation> انصاف ساڈے من وچ صحیح غلط دا احساس پیدا کردا ہے۔ انصاف نال لوکاں نوں قانونی فریم دے وچ سہولت ملدی ہے اتے سماج وچ اسمتا کٹدی ہے۔ انصاف ساڈے من وچ صحیح فیصلے کرن اتے ذمہ واری نوں من لینا ہے۔ انصاف ہون نال سماج وچ شانتی اتے استھرتھا بنی رہندی ہے۔ اس طرح انصاف صرف قانونی پرکریا ہی نہیں سگون ساڈے سماجک، نیتک اتے منوگیانک احساس نوں ڈونگا جوڑاؤ بناؤن دا ہے۔